Fomba fiasana klaxon amina bisikleta <hesitation> aneranao olo alohanao zany hoe mangala sisiny andreo, de hiarovanao koà hoe mba tsisy accident mandeha le amin'ny lalana zegny diavinao, de klaxon tsy mandeha courant fa tagnanao fogna de efa mahavita manindry ananjy de efa magnano bapamp izy de efa.